بحب ان لما اكون فاضية في وقت الفراغ انه انا اقرا و ساعات ارسم واقعد استمع لموسيقى كذا الموسيقى الهادئة الكلاسيكية ام كلثوم عبد المطلب، عبد الحليم واحيانا كثيرة احب اقعد واسمع بودكاست بيخليني مبسوطة جدا وبخرج من اي حالة اكتئاب لو انا موجودة فيها.